देखो सा हुकूम आजकल माणका ने बरड़ गाणो पसंद हुय करया बा ब्रेड ने सुबह रा नास्ता में कव नो पसंद करया करे हा। आनी ब्रेड बनवण में ज्यादा तर अन्नाज रो प्रयोग को जवा है। ज्यादा तर ब्रेड गवे सा बन हा और ज्यादा ब्रेड माणका वास्ता हानिकारक हुया करया है।